Yo goundou foni béni gotonto nguéni a da diopa goundou foni béni ga khagnéna, bon a da diopa diérinté gna, a gotonté gnani, awa siné ngotonté gnani, kandiané ngotonté gnani, awa fofo sou guéni fo ké gna ta ga khagnéné, goundoufo nkhagnana, a sou gotonté gnani kha, koukou nthiki nkounkou, kou khalé labanté gnani, bawoni kou khagnéna a bada yo.